Man xnusa sdzë nak mak xnusa sdzë mak, ngwrex lëꞌkga tsëw sdzë ic̲h̲op tortug, tsëw sdzë man knu <hesitation> mc̲h̲e lëꞌkga tsëw sdzë mc̲h̲e, mginna xnusa xnusa xc̲h̲oꞌbnis, mzin lëꞌkga xnusa sdzë mzin <noise> man xnusa sdzë nak konej, nak kabay lëꞌkga xnusa sdzë, mdzin lëꞌkga xnusa sdzë, bur tsëw sdzë bur biꞌltsa ikëꞌmu lëd bur xnusa sdzë bur ber lëꞌkga tsëw nak bur. <noise> yu man lë maꞌlgan lëꞌkga tsëw nak man knu, tsëw sdzë man, man nak be lë chapulin lëꞌkga tsëw nak m- maripos lëꞌkga xnusa c̲h̲ak xnusa xc̲h̲oꞌbnis. <hesitation>